Gne tendrombohitry misy aminay ety zao tena tendrombohitry zakabe amintiana da Ambohimangidy zany no akaiky anay eto, gne renirano da Menanara Menanara e renirano lavabe aminay aty, gne farihy moa zany da misy gn'atao hoe Amparihy gn'eto zao aroa zao akeky an'i Ampasindava aroa da misy avao koa akeky an'Ampasimandemy aroa, kikeo.